Labarir adaiyamur mi yarwa yandara sara ka jadi are, a sara ta faru a zaman book haram, nara ta sa hark a sa a rayuwamur nanaga, sara ka jada ɗainya irin nara ta faru taka ya are sa hang gaskiya. Sar mamaki hang, sar tuwa hang, sara ta faru taka ya, a rayuwaɗa ke nan. Fes amvui ka sada a huɗa damboa ka ta tara a biu ka monti, fes i zuba i tara, i tara a biu ya a njaɗai monti, ana- nan- ana- nan injadai monti tan twenty twenty thirteen kaya tara a senior science secondary kenan. Kaya tara, ya a tara secondary anja ya a njadai, ya a mwa monti, ya a monti, ya a mwa ssi, ssii dayi ka sar kwa’ir kibak nda are sa sada, kamda tadi kwa’ir kibak are, monti ka hadaji monti ka hodair ya a lukwa dunya kuma nir yaga. Ada yagir bada kabo yanda kamta yaga. Ubwamur kwa more especially amda are a tara lagos ka huyatara, ka tara kuma loktura ka sada kata taran gaskiyan yan ada sada kana ita tara ka bara kabo isa sala wa. I boa ka ɗuwa piyawai i tayimda gan gaskiya. Hankala waiso sada kaɗlal waiso a bara kabora kaja ta naka amzan kaya zuba kaya mchi lardan. Kayar tara avara abiya, mayar sada kwa jar ta iya ngadan, ko ta waya, ko iri manda ngad ngado amdo laka halka taka j aka labar kwa amta ngado kaleba kurni, jaye jada iya ngado kaleba kurni. Biya kamda mchi adaiyamur biya kamdo mchi adaiyamur nir tayimda gan. Don manado wulanga. Sai cha, gaskiya sa nda ga nai mamaki, ya wul ɗainya ya nga anja yaye ɗa jar ta sthimbiyalbar ya wuladar ɗainya ka sadi zuba ka ɗadi ta dunya ya a tara ya a ra yagi, ya a tara lagos kafin kilthir ma, irin amda njidai kilthir kanda uwi kabo kamda mwa paida a kar, kusan shiya nkwa ya a njai kama yaa ui kilthir kaya njidai kilthir. Dayi ya mwa kilthir, har abwamur ka sa ɗar mwa snaki, ka ɗar mwa kuji dayi kaya sa a twenty sixteen kena, kaya sa, ya a sa aiva, inja dayi abwan ɗar mwa gana kuji kamda kalda zuwa are mimi are ɗai, abwan ka ɗar mwa kaleba kamda njai. Dayi lamar nir monti ra ta lthadi nda ga chuwa ka nji dai sada kana inja ɗaiyan gar sa milman ɗar mwa kaleba, yanwa nanagan gada kwaɗa ngaba gara mwa ago, ya a ngaba a monti ta ɗai ta ɗai ya a mwa as the mchi ss2 ɗa gan ss2 ka lthadi a jonichin, aniiɗai mwa mwa dayi ya a kuɗai a twenty eighteen alhamduiiahi hakudi dayi kaya sa ya a sa fes. Ya a kidai montir secondary twenty sixteen ya kwaɗa tara yaga, ya ara yaga, yan sa akwa twenty twenty, dachi ya a kwaɗa nsaba twenty twentyone dayi yawa kaya njidai bara a monti damara akama na kai ta dachina chan, amuwiyan dui sara, sar mamaki sara ta faru taka yan, ya a du a taku ya ata tara, aɗa sa a yana laku sagya, ya a nu lakur bju, tayaman lakur bul, girta kwacla asida larta kabchinaga checking point te dark ajar vi, jar amdar boko haram aga are, a tayiman jar kabchina a karsa, amdara a moto kamda joan ma aita a dukshiɗa kwalang a huɗa moton a dushiɗa kwalang ita matashi amza sal. Amma jarra a huɗa moto damwan amdara nga nga shirama nara nga- nga taka avadar ɗar nga- nga ada mulnga ada kaya a ta sa a monti anvuiyar kayar kabchinɗa gaa lama saga, yanda ka, majar wulang taka ijag kuchinda ji kwa a tayimda ga jara u, dab, jar kabchia a kuma nanaga labara ka a tayimda ga. Jar kalda amzar monti la kusan shiya nkwa kajar ra nnjai takan a mdaku, kuma yake ambuiyan jadi ki da lukwa laku kida tara a monti. Gaskiya amvuida hankalawai sada sosai. Ya sa a monti ta ɗai tu ɗai, kai gaskiya sar mamaki kala kala ya a wula. anvuiyan ya a ta lari chuwa ya a ra kwa ra kaɓa taka jar, jar kwaɗa kabchina’a, asadin, amvuiyan. Tambi kala, tambi a kala kuma aviya tayiman. Tambiya kala, anja kuma amdaga are ye kabchina’a yimi, ya wul yimi ta sa. Dayi yimira ta sa nda gan ka na opportunity ra kajar mchiya kana yau dayi abugar mai amburida mayar kabchina’a kakati a huɗa moto nda, ɗa nago jarta iya uiya a kayar kalda a, kayar mwa punishment ala’a, sara ta chimba nagan ma. Amma gaskiya alahamdullahi, abwa hiya nagan ta faru taka yi ko kuma ago wa. Tarihi sara ta faru taka ya a adar yarwa kenan naga ka jadi a tayim gan.